எண் என நினைத்தால் அதில் ஒரு தனியுரிமையை. பெரிய அளவிலான வெற்றிகளை அறிந்து கொள்ள முடியும். இது எனக்கு எண்ணமுடிவுகளுக்கு முக்கியமான அடையாளமாகும். எண் என்பது முடிவுகளின் அடையாளமாக இருக்கும் அதாவது. அதற்குப் பின்னர் ஒரு புதிய தொடக்கம் அல்லது தொடங்கும். இடம் போன்று நினைக்க முடிகின்றது அது குறிப்பாக எட்டு கோணங்கள். என்ற அமைப்புடன் வட்டாரத்திற்குள் இடம்பெறும். அதிகத்தை குறிக்கும் எண்ணாக இருக்கின்றது அதன் அடி. நிலையை பார்த்தால் அது பல நிறைய உணர்ச்சிகளை ஒரு இடத்தில். இணைக்கும் வண்ணம் பிரதிபலிக்கின்றது ஆகையால் எண். என்பது பெரும்பாலும் வழிகாட்டியாகும் நிரந்தர நிலைத்தன்மை. என்பதை குறிக்கின்றது என்பதில் எதிரொலியைக் குறிக்கின்றது.